نحب نكون عالقه وقتي في الجزيره، خاطر لوكان كنت مع عدويا منعرفش كيفاش باش نتعامل معاه في هذي اللحظات و هذي الظروف، خاطر باش يخلقلي ضغط إضافي، على الأقل العزله تخليني باش نركز مع نفسي، نتعلم نعيش مع الصعوبات و نحاول نلقى طريقه باش نخرج من هذي الجزيره، و أصلا هاكا نكون في أمان أكثر، كيكون معايا عدويا في نفس المكان راح يخلقلي توتر و يولي بدل الهم همين.